هالسؤال يعتبر من- من الأسئلة الفلسفية الكبرى. في ناس يقولون: إن <hesitation> ممكن نكون نعيش في محاكاة، وإن كل شي حوالينا مو حقيقي. لكن عشان تتأكد، لازم نتساءل عن التجارب الحسية اللي نعيشها. يعني مثلاً، إذا كانت المشاعر والأحاسيس اللي نشعر فيها حقيقة، والطبيعة اللي من حولنا ثابتة، هذا يعطينا شعور <hesitation> بالواقع. بعد العقل البشري، مو سهل يغضب نفسه بشكل كامل طول الوقت.